الحاجات البنشفها امكن <hesitation> البصل، <hesitation> بنحشخا بنقطعها، <hesitation> بنختها في الشمس في ملاية، يبقى ناشف محتفظ، الملوخية برضو بنضفها، برضو بنشفها، التوم برضوا بننضفها بنشفها برضو بنسحنو بدرة، <hesitation> الفلفلية الحمره برضو، <hesitation> بنقطعو بنشفو، بامية برضو بنقطعها بنشفها، بنعملها ويكة، الطماطم برضو ممكن نقطعها ينشفها في جريدة في ملاية برضو بنجففها و بنلمها برضو.